आंग शहर ऊ बिजली बी बी दो चेई बीलोंग अंधेरा हाचिस। ग निमलिखित कदम उठ्यजोक, ईपा ता सुरक्षाओ जांच लानचोक, आस पास लोगस ऊ सुरक्षा ठीक दू आ मादु। दो निपी फ्लैश लाइट या टॉर्च ऊ उपयोग लांच, दो नीस लो खिताक। निपी मोबाइल ऊ उपयोग लांन लान आनु पेरोंगा नु सूचित लानत्तोक सुरक्षित दुक। तत्कालिक कदम, बिजली ऊ समस्या ऊ पता लगाना। अधिकारी ऊ सम्पर्क लानतोक। दोनीपि अन्य स्त्रोत इस रोशनी प्राप्त लान तोक, मोमबत्ती, सोलर पॉवर लाइट, ए ली। दोनीपि भोजन रंग पानी ऊ व्यवस्था लातोक कीमो। तत्कालिक कदम बिजली ऊ समस्या ऊ समाधान लातोक, विभाग ऊ कॉल लातोक, दोनीपि अपातकालीन योजना बन्यातोक। पड़ोसी ऊ रंग मिलेले बातंग लातोक। दोनीपि बिजली ऊ समस्या ऊ तयार हाचिद, फ्लैश लाइट, बैटरी अन्य आपत्कालीन सामग्री ऊ संग्रह लातोक।